Në Nigeri, traditat gojore dhe festivalet si Durbar dhe Festivali Osun-Osogbo janë qendrore për kulturën. Kuzhina nigeriane është e njohur për tajuret si orizi jollof dhe fufu, çë janë të shijshme dhe plot me erëza.